Aspirater, sa aa huɓɓiimo tan; joƴƴiɗaa mo e tuundi ndii fuu o hinnoto omo fooɗa fooɗa <hesitation> tuundi ndii jonka <hesitation> faa nde laaɓa. <hesitation> Ɗun woni golle makko kanko du banngal tuundi.